Faa ƴeewa algadara no ɓernde neɗɗo fittirta. Jon kaa e ley ñalawma, ko weccata ƴiiƴan ley terɗe. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. Walla duu <hesitation> mbiyaa eerooji, ko ɓe ɓernde fittata fittata ko weccata ƴiiƴan neɗɗo e ley terɗe mun.